Bos ne'g yu gu'n c̲h̲uxkwa' nis giama yu lim- limon, yu naranj, yu guayaba ndzuw, yu xnëw, yu marakuya par gunu ixuxkwa' nisnex gu'n ney sabor.